සමාව දීම තුළින් අපේ ජීවිත වලට සැනසීම ලැබෙනවා. අපිට වරදක් කරන හෝ <hesitation> වරදක් කළ <hesitation> පුද්ගලයන්ට <hesitation> ඒවා <hesitation> ඒ වරද <hesitation> හිතේ තියා ගන්නේ නැතුව <hesitation> ඒ වරදට සමාව දීම <hesitation> ඇත්ත වශයෙන්ම <hesitation> අපේ හිත නිදහස් කරගන්ට අපිට කරන්න පුළුවන් <hesitation> ලොකුම <hesitation> කර්තව්‍යයක්. අපිට වරදක් කළ <hesitation> පුද්ගලයා <hesitation> පවා <hesitation> අපි සමාව දීම තුළින් <hesitation> වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම <hesitation> අපිට වරදක් කරන පුද්ගලයන්ට පවා අපි සමාව දෙන කොට <hesitation> ඒ පුද්ගලයන්ට පවා හිතෙනවා. <hesitation> මං මේ මනුස්සයට වරදක් කරපු එක වැරදීනේ කියලා.ඉතින් <hesitation> සමාව දීම කියන කාරණාව ඇත්තටම <hesitation> මෙහෙම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඉතාම <hesitation> සංකීර්ණ <hesitation> මනෝ ගුණාංගයක්. කොටින්ම කියනවා නම් <hesitation> සමාව දීම <hesitation> දේව ගතියක් කියල කියනවා. වැරදි කිරීම මනුස්ස ගතියක්. සමාව දීම දේව ගතියක් කියල කියනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රකාශය තුළම තියෙන්නේ <hesitation> සමාව කියන්නේ <hesitation> ඉවසීම මුල් කරගෙන <hesitation> සහ දරා ගැනීම මුල් කරගෙන <hesitation> දෙන්න පුළුවන් හොඳම <hesitation> මානව ගුණාංගයක්. ඉතින් <hesitation> සමාව දීම <hesitation> අපිවත් වගේම <hesitation> අනෙකාවත් <hesitation> සුවපත් කරනවා.